Buen chiu mani munu'uajau <noise> lo ke es kichꞌijiñ de ndeu mas re njaung re xikit ndeu mas re xikit rajuik kje re kichꞌijiñ njaung kiajai lo ke mas bajau kichꞌijiñ ka laeje porke njaung lo ke es matu'u kunjia ndeu mas njaung ne nameu kuanse tijian re ljua njaung nameu njaung nts'a o kauk rapu re nu'u njaung y kiajai los ke kukuat ndeu mas mas bali rinyiji ndumjei ¿por kinjiu? Porke njaung lo ke es baus donde kaung kuam y lo ke es <noise> kichꞌijiñ kauk ya kunji nan'ia pues re kichꞌijiñ mas lumey manajap rapu <noise> y ngujue basa se kuanse rama limi re basa kua batu'u pus lanaung lo ke es ludiut ne ngujuang ke nip lumey xil'ie lo ke es manajap porke ya nibia kunejeiñ nibia mas kujuay pues lju'u saria lo make ya bum'ejep pur snare y kaunk kunji pues re xil re kichꞌijiñ lo ke matu'u lo ke limy es ludiut lo ke manajap ne ngujuang kuanse mes rapu kauk nukueje nunu lo ke kauk va nunaung es re xixiung y pun skangei lamaiñ mbu'ung mbu'ung chiu mani lem lanaung buen rapu chiu mani lem njaung kuan kuanse mes limi. Chiu mani ya manama malamey rinyiung mbu'ung rapu re bajau kiajai re kichꞌijiñ ya para chuꞌ chuꞌ nji kunju se kaung kuam re kanjet namat budiut kasi mas njaung lo ke nip mbajau jai saria sabritas saria lo ke lun'eiñ y por es chu mani kiajai ke rajuik kanjet ya kum nip bumjei manajap nip mbanjai ndeu mas se kukuat re xikit ndunjaung lo ke es lik'iajam re kichꞌijiñ lo kes mas banajat chiu mani ya njaung pur lumey xil'ie limi re kichꞌijiñ per ya mas lumey nip mbajau y kiajai chiu mani pues ya limiy bali limy ya lo ke ya es ya pur ndixial y pur lo ke ya nip likiajam mbajau ke nlumei manajap nip mbanjaik ndeu mas ndeu mas ndunjaung xikit lo ke es nichiñ lo ke ludiu lo ke es ndajap ngujuaung nipep lumey xil'ie y chiu mani lo ke burua balik ya ni'iat le'eik saria lapay saria baey ya es pur ndae lemey lo ke es xil'ie y rapu re ki'iajai hay veces kua lun'eiñ de rapu mi'ia rapu chiu mani rapu re limi pores valik let njaung si njaung rapu mataung y hasta kauk chiu mani ya lem lanaung rapu ya nip mbanjai kua manaei manatsau chikusap lan'eiñ ¿porkinjiu? Porke es xil'ie mae rapu kichꞌijiñ lo ke jiuk mananaung ya ni'iujun rapuse ndeu mas njaung lo ke es mas bajau buju re xil'ie nipep ludiut re kon xil'ie saria se matu'u. Chiu mani pus pur xil'ie maey madiut pores los ke burua njaung balik banꞌeiñ y ba y kusaut rinyiji ya chiu mani ya bumjei ya raket ratut por lo mismo ke chiu mani ya nipeuk kichꞌijiñ nip mbanjai jai ndeu mas ndunjaung kiajai re xikit chiu mani ya kichꞌijiñ nip likiajam kunaja mut pur buju manajap ¿por kinjiu? Porke ya nip ludiut lo ke es ngujuaung likiajam lo ke es manajap de ngujuaung kupu stinjia re kichꞌijiñ chiu mani lo ke limi.